<noise> jedun xa'ajpë amaxa'an am escalera jue ëjt's je nyaj xa'atyë este ayu'uk am pejta'aktë jue dun tyumpë ko'o najtyë dun este ti'i kë naxpadëwaynë ko'o ti'i najkë padaynë ji'im je myaj nënyakëyëwëp ji'im je jadunt's dun nëxk este je badyë o pë kaj ko'o najk t'i myaj manakanyë pë tëm kyëxp je ji'im mëjkëp y ya të jedun pankumbë.